Zaho moa zany sady tsy manana saka no tsy manana alika satria mamanay tsy mahazaka an'ireny. Fa raha tokony hisafidy aho angamba dia saka no tiako kokoa satria <hesitation> mora kokoa ny miara-miaina amin'ny saka izany. Izy tsy dia tsy dia misaotisaoty aminao, tsy manaikitra, <hesitation> milamina tsara ny fiainana miaraka amin'ny saka. Izy koa mahalala madio an, hainy tsara ny toerana tokony hivoahany rehefa tokony hivalana zany izy.